Xen dsa i dse lí fó’ e kiä tü, ‘ny e lýn re fáá’ra, ta jmí’ lýn la köö töö ro’ i kie’ ta jmí’ lyn kiä’ jan dsa kö re fáá’ra jö, xiro ta jmíi lyna re fáá’ra, dse lí fó’ <hesitation> dse lí fó’, e xen dsa i güa’n e jmíi’ lyn ‘ñéé re fáá’ra jö i a jia’ dse dsoo dsí dsa e jmíi’ lyn e jia’ <noise> ka kö’ re fáá’ra.